<hesitation> Resaka kangoroa zegny, ra ôhatra oe hongony igny asiagna koragna, de igny zegny agnisany magnampy anazy ôhatra oe <hesitation> ialaka hanigny le agnambo regny, de avake koao, igny koa ze agnisany <hesitation> mitondra azy zegny mandeha mafy ôhatra oe mamokony mafy de ma-miazakazaka.